Nebanyetaho abantu abakozere ebyafaayo, namunomuno nke byedini, natahaho omusaijja omu bamweta william marie branham, habwokuba hakaba no gwaruhanga kandi nakora ebintu ebyamaani muno ebikwewunyisa ebikwewunyisa ensi yoona. Akahumbura abantu abafiire, akakiiza abarwaire, abaleema batambura, nuwe omusaija ayakozere ebyamani ebikusingayo gwekusobora kulya naawe ekyekiro.